אַכְתַּר שְעוּרוֹר חַרַארַה פַלְמְקַאן לִי כּנְסַכֵּן פִיהוּ הוּא לְיוּז וְגוּש חֵית חַרַארַה כּתְעַלַע בְּזַאף וְכּתְחֵס בְּרְטוּבַּה פִּבְּעְד אַיַּאמ וְאַכְתַּר שְעוּרוֹר בַּארְד הוּא יַנַאיר לִי כּיְקוּן פִיהוּ לְגַוּ בַּארְד בְּזַאף חַסָּאסַה פַלְלַיְל, אַמָּא בִּנְסְבַּה לְרְטוּבַּה כּתְקוּן אַכְתַּר פִּפְּסֶל סַיִּף וּלְגַוּ כּיְווַלִי תַּקִיל שְוַיָּה, אַמָּא לְגִ'פָּה הִיא פִּפְּסֶל שְּתָא וּכְ'לַאל לְרַבִּיע בְּחֵית כּתְנְחַאפِض רְטוּבַּה בְּזַאף וְכּתְחֵס בְּגִ'פָּה פַלְהַוַא.